<hesitation> Fiasanà krika ndraika am'fa- fibatana tômôbila a: <hesitation> izy io a raha vy, raha vy a de misy fipaompiana ananjy karaha hoe paompina; de raha vao anao mipaompy ananjy igny a de misy vy mivoaka koa avy agnatiny akao vy lavalava de igny mampiakatra tômôbilanao zaigny tianao amboasan'ny tômôbila hoe jusk'aketo tiako haavony de <hesitation> alanao am'zaigny izy avy akeo.